मैं एक बार मा खाणा खाण मा पंद्रह मिनट लगोंदू। ये हिसाब से एक दिन मा मैं लगभग पैतालीस मिनट खाणा खाण मा लगोंदू। ये हिसाब से मैं एक हफ्ता मा लगभग तीन सौ मिनट खाणा खाण मा लगोंदू।